Ndiyam e topa nder jemma e maayo, wonga jirgiwal majji e nder, gada fiy gonga katca. Daga ɗon yimɓe nder jirgiwal ngal fuɗɗi wembaaki. Be Joɗi haa gari fewi ndiyam e topa raa matche, liɗɗi Mawɗo e yilo nder ndiyam e fija.